A mia li citati granni nun mi piàcinu pi lu motivu ca sunnu troppu contaminati e ci sunnu tanti pirsuni. Iu sugnu na pirsuna ca ci piaci la tranquillità e pi stu motivu preferisciu stari dintra na citati nicaredda o megghiu ancora nni la campagna rispirannu aria pulita. Si iu fussi obbligatu a stari dintra na citati granni, mi nni jissi a stari nni la periferìa unni c’è chiù virdi e menu pirsuni.